Gitaar kañum ne waɗi ko ɓorɗi. Ɓorɗi ɗi naati nder, njaltiti pilii, tiiɗɗi. Ko e juutngo ma mbaɗta, aɗa fooɗa ɓorɗi ɗi, aɗa ñoƴƴa. Ni woni ina hokka dille, hokka dille mbeɗe no feewi.